المشروع اللي أشتغل عليه حاليًا هو تطوير نفسي، أشعر بالحماس <hesitation> إني أريد تطوير نفسي و أريد أن <hesitation> أصنع نسخة من نفسي أعمل على تحسين مهاراتي بالكتابة والقراءة وأتعلم كل يوم أشياء جديدة، وأخصص وقت للتأمل والرياضة لأنها تساعدني أكثر أن أكون هادئة وأكثر تركيزًا، وأطور نفسي بالقراءة أكثر.